Kanen ni tasi iau a kanen tamulam, hare na ien, kesa, walap, eru a kanen tamulam a tei tol. Ne iau has, te tuan lui mu lam, kanen te ka rea ien, min ka te ka rea ian be lam te na hatoan ne moa tara toan, a ien, kesa na u walap. Tara poaj nien i pinapo, kame na revan te tun ni hol er a ien, hol er a ien taru mes u jon hoat, be ru te me hatoan e ria ien <hesitation> tara toan. Ru hol er a ien i pinapo te hoat e rim a revan, tara bong, be ru te nana er a hoat jia hoien, nana hakap ar, hakei ria turu kohel, be ru te soat me rim i tara toan. Me hatoan ar be ru teme lu er a mane, kopis er i pinapo, bet na hol pone er a ien. So a ien hare na a kanen tamulam a tei tol, na eiau has te lu sila ne mualam a ji mani. Hare na tara poaj nien, a Lam e lep hamas e nam u walap. Lam e lep e nam u walap turu kui tasi. Walap eiau has te tuan ni lu e mua lam a mani, teme <hesitation> hatoan me re iau i taon. Kesa, iau has a mes a ka te na hoat er a taheleo, bet me hatoan si ne ria tara toan. So a min kanen ni tasi, eiau a kanen tamulam revan ni tol. So a tei tol, eru e nen ria tara ien, kesa, na sa sai te tuan ni sep e ria ru tasi, habinij goan me ria ru a koukou nou tapiok. <noise> So mei sai ta mes ta kanen te tatei sep e mualu i tol, jia habinij te tun sep e mua lo i tol. Hare na tei sumoun, ru e la ru latu, bet na mani er a kore, be ru te na bua er u gu, bet na hoat sir tara bong tasi. Tei sumoun e raeh er eru e hoat ar, hapal tariru ru-ru e hoat ar, hapal tariru e lar i latu bet na mani korer bet na bua gur, eiau. A sumoun e e raeh er, ke lam a tei tol, kanen ku panahas ni tasi eiau a kanen tamulam. So lam mas kahet ne nam a tasi tamulum ba min ka ien te raeh ir, lam ia goman <hesitation> mok o nea boro i tasi. Tara sah, eiau a tasi iau te ka na ien, te na hoaj e ru a masal tara poaj te la si nam. So a kanen ni tasi eiau a kanen tamulam a tei tol.